मन्ह जिबनत्, अज्बप्, अतिकोपोइजन्। तर् पित थल् किसुमन्। मन्ह दन्यन्देन् जिबनत्। दन्यन्देन् जिबनत्। <hesitation> भेबिन धन, अज्बप्, पोइजन् है। तर् पित जने खुअ। खुअ बबे किसुमन्। भसन्त् बर्तन्। मन्ह पिन्थि बोले कपुर्। हस्, पुसप्। मन्ह अहजओ कोरि बोले जतत हुबेवस्त बबे। गरि, सैकेल्। <hesitation> सैकेल्। अरो मन्ह हर् <hesitation> खैत पो। रन्धन् पकुर् रन बबे। भेबिन धन, अजिल जने। प्रस कुकर्। रन्धन् गेस्। इत्ते दे। अरो लगते। मन्ह हर् जिबनत्, बेबिन धन। <hesitation> गरम् अपर परितन् प बोले बबे। अ। छ्। पेन्। <hesitation> अरो मन्ह हर् जोगजो कोरि बोले। अज पतमन् हमुहेव्। कोम्पुतेर् हौहेत्। इन्तेर्नेत् हौहेत्। अमि अतिक् हमुहेव् पितत्। जोगजो मैतम्। होसल् कैतुल्। एबोरु मन्ह हर् जिबन अतिर् कैप् बोजन। अस्प।